साइकिल ते हम बहुत गहीरो जुड़ाव राखत है। काहे के मारे बचपन में तौ साइकिल चलाइबे मा बहुत मज़ा आत तो। और साइकिल चलात टाइम गिरतौ हते। जब हम पहली दाएँ सीखे हते साइकिल। तब हम कम से कम दस पंद्रह साल के रहे हुहिये। लेकिन अब अब हमाए साइकलिंग में कोइ नयाी हराए सकत है। हमाए जाई लागत है। हमाए साइकिल चलाइबे मा तौ मजौ आत है। आज लाओ मेरे घराए एक साइकिल है। बही साइकिल ते हम आज दिन लाओ कोचिंग जात है। और घर के काम करत है। जैसे चक्की ते आटा उठाई लइबो। और बो हमारी बहुत मद्सत करत है। अब तौ साइकलई कुल्ल प्रकार की आन लगी। जैसे देसी वाली जैमह डंडा लागो होत। और रेंजर वाली जैमह साकर लागो होत है। जीते हमाए लोगन को दौची को फील नयाी होत है। और रेंजर वाली कुल्ल आरामदायक और होत है। और गियर वाली साइकलई और आती है।